<noise> ee ta mionka tuge ikumi ijite ulini ginti kina mpumbaa kugaa yeeni nompende mbithirwe ndi kuraja naa mbangaga aria au ngugiekwa iri ntienda ithirwa inah teria inkwenda atleast mbithire mbukirite ti kwithirwa yaani ukiri uu tu utikwithiganina ruuju kaana jaana baku nukwenda baathome tuge ngugi ju nukubanga uria yumba ii gukiraa gintu kiria gintu kiria uuni mpumbaa ikwonera naa uria yeni mbangaa ntionaa jaka ngathiraa ra ngugi iiniini yumba kwithirwa aana baakwa ihakuthome baatoma tuge ukubakija baarikia skuni tuge jaa for four ubaikia course kana college atleast bakatroma hagachionera ngugi chiao naa nkuethirwa jeengwitaa iinini thaiji menya tija muhango jwakwa noompende kwithirwa. Mbukirito nkuruki nikendaa nkomba atleast inkerairaa thairia ndira gintu giakua tuugethire ija gatiri gaakwa Kaaba riria ndina tiiri tiiri nontu imbiji itithiraa ngugi nooithiree lakini tiri imbiji itithiraga uuni imbaragaa murungu tu aambukiria mbenderee na njugiu aana baakwa bakirikia kuthoma mbwithirwa atleast nguriti tuge aanthi aakwa aa gukaraa tugoe nkethiraa ndigwaka tugee ndaakaa nkathamina nkauma nyomba chia. Kaabariria nyaa wiina aaku aana ja jabau bakaabanga uria boombagutethia yaani nyethira utiakite bweega buugatethenia naana bau wiithirwe atleast jea miaka ekumi kwi untu uthithitie nyaana bau bakwona oobu muchari kwi into uthithitie indi ti ka barikira murigo noontujariria beethira tuge nyoogwaka jeu yeebati nukumenya inya baarikitie ukombeeliga kii miaka jeu ikumi ukimibengaa uria kubatere imbati kwithirwa nthithitie untu bukwanoka kendo kinya muntu wengwa aantega akambira o oogu ii uma nulithithitie ontu buna naa untu buli ibakwoneka ibabu naaibugukenerwa ii muntuungi indi ti nthithionthu tu mbonekaa tu ndii oo iu tu uthen lakini Kaaba riria ukuthithia onthi bwa maana bukwonelea naa nkuruki noompendere ngugi ekwa iithirwa ikunenea ngugiekwa yethirwa ikunenea nkoomba kathithia mantu jamwe jaria ntumba ii kuthithia thaa iiji uu niu mbumbaa ja ja miaka kumi.